Lsa ndakabuga asubui ndakhagola egasi yonje, omb mbi ashiri mukibigibigi ndakaduka abundu ndakhaleka egosi matziaku khugendaku na abalina banje emata tziaku khandi khubaku omubira khuli ni elimu iletileku abandu khushi ne ekibigabigi bakuziaku gandi mambetza omundu wakushangilia timu yene hiyo ya abandu bashile na shibigabigi. Halafu kunyala tza yutzie khukuniko nnaba mpira khuuliko butata siichira zimaa khiba tza khubigibigi khuto asubui mbaka jioni sasa mwakadukak abundu hand kulakolekha egasi kwanza emotetaba ekuba gutze efwane mukiguti gutze khukiniko omera ja abandu banakurekw mbili jiabuse jitaba tsa ndio dabe sichira egasi ye shibiyabia oikata tza kibigabia notzia eyo noilatiaga. Wakhatura mo kubeko nende <hesitation> nafasi khomota kuziaku khutze khukieneko mpira khumala khukina bulahi. Halafu kandi mala nzia khugendo na abalina banje. Ni khugenda ndayanza khugendakoemanyeko abundu nanga ndi omundu nakutebange nakutebange alia bundu ndi omundu nakutebange nakutebange ali abundu ndi omboro ye ndamanyoho sichira ndo yendaku fulani omboro ye ndamanyaho sichira ndagendaku emiogo kwataga ambwoni, nobuka asubuhi bakhutakili ambwoni ama odechi emiogo tchichio enywelako echai asubuhi ama ligamia lilio chulaa tsa bulahi. Balota abalogoli bamenu mmachina lakini khwakong’ana shikuli abandu bang’afuta, kho abandu kobi bulahi sichira kulichaa bulahi na abunchi arahi kandi mboraa kali oenya ogendekha ololi shia efwanaa.